bueno x̱i'k nak tib minn gap kib una' primer gwiy gax gan be c̲h̲akla c̲h̲u'nn una' dzi'n, be c̲h̲akla c̲h̲uxkwa' una' komid, xkë'- xkë giat y c̲h̲ey në'l parke xka dzekna wen ic̲h̲akë matrimonio or idzin itsi'lña porke lë'wu naku nakdu tib is sinda ic̲h̲ësa is axta ke lë' dios kob bida nak tib matrimonio.